Murtel ge so cako tora paku ge, ngone jau ena fturu-fturu, rasi ngone cako ena toma pake gena fturu-fturu, la paku ge ena masusu tora nao-nao la ena marisi